لمن يكون عيد ميلادي اني احب اني احتفل بيه ويا عائلتي لأن احس انو اجواء العائلة هي الأدفئ اليا بلنسبة اليا فكلش احب هاي الأجواء.